Any kolotsainan'ny Italia ndraiky ko zany reo zany zay anisanolona namorona ny resaka paty sy ny pizza ny menaka olive ro zany no tena man-anisany kolotsaina ndro ao resaky finanagna paty sy finanana menaka karaza karazan-draha zany zaigny mampiavaka kolotsaina nireo ao zay